اغرب حيوان جفته كان طائر طنان جي يعني غريب وكان اول مرة اجوفه في حياتي كان في عطلة الصيفية يوم كنا في غابة الامازون في البرازيل وكانت يعني تجربة يديدة وحلوة ويعني تعرفت على انه في تنوع كبير في الحياة البرية ويعني اهو طائر كان جدا غير مألوف بالنسبة لي